Ai, anisany managna fihetseham-po koa io. Izakàna ananjy hoa managna fihetseham-po izy a voaloany alôngany izy managna fo, misy fo izy. Dia izy zô ra ohatra ka terinô izy dia tetra izy satria izy misy fo. Kara hoe managna egna fogna zani izy, karazagna raha managn'egna.